Izaho moa miasa <hesitation> ato an-trano ihany dia ny alatsinainy aho <hesitation> raha mila miantsena dia mivoaka, ny talata an <hesitation> mety tsy mila miantsena sa- raha ohatra ka niantsena aho ny omalin’iny dia tsy mivoaka an, ny alarobia indray miverina miantsena an, ny alakamisy tsy miantsena, ny zoma miantsena an. Rehefa sabotsy aho <hesitation> mandeha mianatra dia tsy maintsy mivoaka ny maraina an dia miverina ny a- ny hariva, rehefa alahady koa an dia tsy maintsy mivoaboaka maka rivotra kely.